Sama-sama warna, warna mausa, warna maijo, warna wanarem, warna hijau, warna mariri <hesitation> warnaa <hesitation> warna malotong, <hesitation> warna warna pink.